Tibu, chopu, tsonu, tapu, gaꞌyu, xopu, gadzu, xunu, geꞌwu, tsiꞌwu, tsiꞌptibu, tsiꞌpchopu, tsiꞌnu, tsiꞌndawu, tsiꞌn, tsiꞌntibu, tsiꞌnchopu, tsiꞌntsonu, tsiꞌntapu, galu, galtibu, galchopu, galtsonu, galtapu, galgaꞌyu, galxoꞌpu, galgadzu, galxunu, galgeꞌwu, galtsiꞌwu, galtsiꞌntibu, galtsiꞌpchopu, galtsiꞌtsonu, galtsiꞌtapu, galtsiꞌgaꞌyu, galtsiꞌxopu, galtsiꞌgadzu, galtsiꞌpxunu, galtsiꞌpgeꞌwu, chopgalu, chopgaltibu, chopgalchopu, chopgaltson, chopgaltapu, chopgalgaꞌyu, chopgalxopu, chopgalgadz, chopgalxunu, chopgalpgeꞌwu, chopgalptsiꞌwu, chopgalptsiꞌptibu, chopgalptsiꞌpchopu, chopgalptsiꞌptsonu, chopgalptsiꞌptapu, chopgalptsiꞌpgaꞌyu, chopgalptsiꞌxopu, chopgalptsiꞌpgadzu, chopgalptsiꞌpxunu, chopgalptsiꞌpgeꞌwu, chopgaltsiꞌ.